Pos delos que te dixi enantis. Las deportivas pal deporti, las botas pal campu, las sandalias pala praya, las chancras tamién, las alpergatas pal branu, los taconis palas mugeris, los mocasinis pala genti assina un pocu antiguá, lo mesmu que los botinis i los náuticus, las çapatillas d'andal pola casa, las melitaris pa parecel qu'eris mu valienti i assina...